Ny rosiana ndray de firenena mbola tena iaina ny atao an'zany hoe communiste na firenana mbola mihidy ao anatin'ny fiainana, iandreketan'ny fanjakana no mandrindra ny fiainan'ny olona eo amin'ny toerany, zany hoe mbola miaina ao anatin'ny didy jadona. Raha ara-pinoana ndray izy dia mbô anisany manjaka ary tena manjaka ao aminy ao ny atao hoe katôlika orthodoxe.